Tu san yeti tu bisɛ yelebire wa, progress wa, tumam kalam tu yi'iri e la nɛŋatɔlega ɛɛn hɛɛn. A dela nimmu'urɛ yele yele paa. Beni zuo, vom puan fu kɔ'ɔm kan nyaŋɛ zi'a bɔbeyinɛ ɛɛn hɛɛn. Pa'alɛ la fu iti sɛla fu nyaŋɛ tole nɛŋa se'em. Ɛɛn hɛɛn Nɛreba, basɛba boi mɛ kɔ'ɔm ka dikɛ la iŋɛ sɛsɛla. La an se'em woo la ani mɛ. Gee hmm, zo'e zo'e la me, la sum ti fu san ita sɛla, fu ta'am zi'ire ki'i bisɛ nyaa om, mam pɔsɛ tuuma wa yuuma yuumpitã, yuuma ayi, ŋmarega n ŋwana. Ivin bakɔi n ŋwana. Hali basɛba kuraa ni dikɛ e mɛ dabeserɛ la puan za'a n ti n isege la, bulika ta ma'ɛ Yinɛ, n iŋɛ la bem, pa'asɛ n vom ti la pa'alɛ ti oom n vom tole nɛŋa. Ɛɛn hɛɛn. Fu san dɛna la se'em n n n iŋɛ n nyaŋɛ vɔ' vom sebo tole nɛŋa gaŋɛ fu taaba ɛɛn hɛɛn, a de la zuuzɛkerɛ. Ya san le dɛna la tiŋa timmaalegɔ yɛla, la kelum dɛna la nɛŋa tɔlega mia nuu. Fu san bɔna tiŋa puan ti tiŋa la ka maam ma'ala, Solemia ni yeti 'you are not making progress'. Ɛɛn hɛɛn, la pa'alɛ ti fu ka nyaŋɛ tole nɛŋa. Mam, gee fu san ita sɛla tɔla nɛŋa de daarewoo de, la tari la pupeelum kina na. Ɛɛn hɛɛn. Soo mam wan yeti nɛŋa tɔlega tari la pupeelum kina na. La me basɛ ti fu nyaŋe di'a la se'em n wan kina ti fu zuo ka zɛɛra. Fu fu san vɔna vom sebo ti 'progress' bɔna bini, fu san kina vi ka tari fu. Fu ka kini gee ti'isa buyi buyi. Fu kɔ'ɔm kina mɛ booledili la kɔnfidɛnsɛ ɛɛn hɛɛn.